Te tejna lud xe nak lud jwa'n ta ndole mbesxa berdur dixtil na diste re jwa'n ta nchamen na jwa'nta nchax xis izyoba, nzoy este <hesitation> nchek brona nzoy nchek lu'da xenak mbesna jwa'n lud nchek nak chuxa', lud ncheka por luego nchaza mbay na xenak zi yapa bron nchek jwa'na xe nak go pap mbes na ncheka bro po kenkuan ndyaka pues mbay na mbay ze nakzi kolanta lud ndayna mas ze ngozay na jwa'na nakin yo ni'ney izyoza na nxeka mbay', mbay na nzo ret jwa'n ta xe nak re nguda jwa'na mas bro nxeka teya yo'i thi esmana yo'i ken kuan tyaka pues mbay nzoy ze mbesna nzoy nada'n nada'na teley ngoza pues yaga na lid ganey yubii' jwa' ngidey tayal jwa ngida iz ndakta jwa ngida per nday lo yix, jwa'na nak re berdur.